ऑक्टोपस एक अद्भुत जीभ चा यह जलीय कशेरूकय च। जैक मतलब हूद की ऊ मा हमरी तरह रीड नी हूंदी। ऊ संरचना अन्य जातियों से उच्च कोटि हूंदी। ऊ आकार मा सुडोल और बहुत तेज चलां वाला मांसाहारी बडा भयानक क्रूर स्वाभाव हूंदन। यूंक शरीर पर बाहरी खोल नी हूद।